Tegna tianao hadio tsara be o lafenetra alaigna môkany <hesitation> éponge miaraka amy savôgno de miaraka amy rano igny môkany agnasagna agnanjy, ikosehingy agnanjy tsara be de koa fa vita tsara zegny igny malaka ndreky lamba misy araha madio tsara akao igny ampagnarahigny agnanjy ake zegny agnadiovagna agnanjy de kôfa vita zegny igny izy tsy atao mipetsapetsa be o kôfa vita zegny igny malaka gazety de ampagnarahigny amignanjy ake de mipilapilatra tsara izy avake.